أكيد الأب طبعا، وبيجي فتره كدا بيبقي وجوده مهم فيها لازم يبقي موجود في حياتك ولو مش موجود بيسيب تأثير كبير جدا، وجربت التأثير دا وجربت وهو موجود، فالحمدلله علي نعمه بس اكيد النعمه دي من اكبر النعم ان الشخص دا يبقي موجود في حياتك هو اكثر تأثير.